بتعرف القروش الفكه الحديد دي لما تتمسكها كده بالجنبات فيها حتات عالية عارفين دي لي شنو؟ انا لاحظتها لي للحاجة دي قبل كده لكن ما عارفه عاملينها لشنو